<hesitation> esyanzwiri syayi namanza indi wunyiluke omudela kumbineryu omudela oyo wawanaluka butsire eri- erinyitheba, namanza indi wunyilhuke esirisiri esikahika eyi nuku then esyu syawananduka butsira erinyitheba neryu iwanyilhuka esikuhi sikuhi <hesitation>